Ya, demôkrasia no tegna tsara indrindra amin'ny endrika ny fitondragna raha ôhatra, ka voahaja tsara zay satria nagnino? Ny democrasia zany de hoe avy amin'ny vahoàka zany ny fitondragna, ny fahefagna jiaby donc na ino na ino zegny raha ilaign'ny fiarahamognina, ilain'ny vahoàka de tanteraka zay jiabijaby.